baake pasiko bankoo biriŋ a naata, moolu dahaata le, folonto niŋ kodoo be i bulu i la kunnee kono, i diŋo lemu walla i siiñoo a si taa noo le a ye kunnee yele, a ye kodoo bondi jee a ye a sanba i maŋ a loŋ bari saayiŋ kodoo moo buka a mara suo kono niŋ i ye a soto i be taa bankoo le to, i ye a laandi jee, i ye a muta i ye, niŋ i soolata fanaŋ niŋ i baadiŋo ye kodoo kii ye naŋ i ye i bi taa bankoo le to, i a rotiiree i ye naa i la haajoo ki jee wo le ye a tinna a nafaa warata baake.